Los palillus chinus son ligerus, facis de manejal i premitin d'agarral cachinus chiquinus con albeliá. Los teneoris i cuchillus cortan i pinchan alimentus más durus, i sonin aparentis pa comicandas que precisan de cuerti i cachus grandis. Los palillus, la verdá, si no eris de pallí ,no hazin sentíu, porque mira que paquí mos gustan los restoranis orentalis peru con teneol.